Bula sanahulu ia hataholi a sebut bula musim gugur nai nusak lala'en. Nai bula sanahulu ia boe negara indonesia ala rayakan fai sumpah pemuda nai tanggal 28 bulak ia, boma nai au dudua afing dale bula sanahulu au bula fafai bonging a nai tanggal 26 bula sanahulu ia.